أقدم هواياتي من و أنا صغير علي ما أتذكر أقدم هواياتي كانت القراءة ، كان عندي شغف و حب استطلاع لي القصص التاريخية و الروايات ، كنت أحب اسولف وياها و بعدين تطور هذا الشغف بالقراءة وبقيت أحب قراءة القصص الخيالية و الكتب التاريخيه نعم.